Kan ligit nafsi fi bikan barrajja fogal gidar be talata saʼat, ba hawil talata saʼat da ma emshan sakit bagiri ba silleyi kitab kan indi, ba giri foga yom ta waqit bilak, kan mafi leyi kitab kan fi jawwali hadi kula fi kitab walla Qurʼan shuqul ke da gareta bastafid minna da walla kan hilal duʼa hadi kula basawwi ke yomta waqit baʼaqid.